يعني اكيد افضل طريقة انو تبدا يومك انه تبدا فد رياضه فد تمرين شي تقضي وقتك بينو فد صحه يعني هيه صحه لنفسك معغف انا شخص محب للرياضه لو هو هشكل لازم هو الصح ما اعغف أنا بالنسبه اللي احب الرياضه يعني الصبح وملتزم بشكل جدي بيها